أكثر شهر مفضل عندي هو الشهر لي أنا تولدت فيه ، بالطبيعة معناتها نحس الشهر هذا يعنيلي برشا ، نتفرهد فيه برشا ، نحب ندلل فيه روحي برشا ، نحب نعمل فيه حاجات باهيا برشا ،نقيم فيه روحي ، نشوف روحي قبل عام وشنيا عملت ، وشنيا برنامجي للعام الجديد ، فأهم شهر عندي هو الشهر لي أنا تولدت فيه حقيقة ، نحبو نحبو برشا الشهر لي أنا تولدت فيه.